Ye mɛ miyɛ ni porozɛ nɛ mɛ wa a a sɛ a sɛ han baro apɛl ma tiyan ma tiyan an sɛ han apɛl mu sina ma tete abe nuwo mi nama a owa nuwo mi tuwa o oma sɛ o tonu ma buwɛ mu sina a waati wo waati nɛ besin a o bun o uwo a sɛra o tonu don ho tonu so besina ma tete o dumaro o ma sɛ o tonu ji o uwa o ma sɛ o tonu ji o ma wemu ma biyo mu sina a